<....>Ñy hofany ñ'ôtely aminay atoy zany, zany hoe hôtely io, laha ii soa faratampony reñy zany hôtely likisa mbazaha reñye, raihetsy matoñal matoñ'aly raike na heriñ'aly raike zany zay, fa laha ii zany hôtely mora reñy zany, añy aminy telo aly ñy hofany heriñ'aly raiky.